Sy ara-dalagna satria oa matoa igny anamboarane zagnahary anao de efa igny zany enao fa sy hoe enao lelaha dia hivadiky viavy, sy ara-dalana zany satria efa na- matoa viavy anao de igny anamboarany zagnahary anao de efa igny anjaranao fa sy azo avadibadika